Ye, afaka mifampiana-javatra ny samy biby raha ohatra ka biby mitovy karazana, ohatra ny saka sy ny saka izany hoe ny renin-tsaka zany ah afaka mampianatra an'le zanany iny hoe ohatran'izao no atao rehefa isambotra voalavo, <noise> fa raha ohatra ka biby tsy mitovy karazana dia tsy afaka mifampiana-javatra ohatra hoe ny saka sy alika mety tsy mifankahazo fomba fiteny akory ary izany.